Oire tavitavi parai oisio osia vara vatepaiveira vigeipa reo tarairo voea oisio osia vigei akoaro vasie ora vigei aitearovasie ora voea avukairara oisio osia vigei tataiaro vasie. Reo ara oara vatepai veira vigeipa vosia garevisivi tourivere uva reoreoara vatepaiveira, vigeipa reo vatepaveira oisio uvuipaviei ra toupape vigei vararoia touara vova rovo oro osia garevisivi toupapere vore ipasia vosia taurai oupa tapi tuvurivere vore avasia vosia tavauru totoia tuvurivere ora viovoko toto, evoa uva evoea reoara vatepaivere oisio osia uvuipauei ra toupari, vivaroia ora oisio osia uvuipauei ra ora tokipau ora iravu taporo toupari vi varoia toua vos osia viraga toupari. Evara rutu tarai reoro oara vatepaivere vigei aitearo vasie. Uva Vara evara oara vatepaiveira. Uva riro irara avukairara oea ruipapaveira rutu oisio ra evo tarairo vatepaive vigeipa. Vosia avukato tapo touparivere o avukavavi ruvaraia touparivere ra rirovira oira uvuparivere osia reoreopa o osio, osio toupari, varao a vara oara puraparivere oisio osia uvuipa ra toupari tavauru totoia ora vosia oira ouvere, vosia kakae purauvere. Evara rutu oara vatepaivere vigeipa uva vara evara tarai oupa raivaro, oara evoa uriopapeira. Uvavuita voia terai tavukiroia oisio osia kakaevure arupapeira ra varaia sikurupave vavo tara oupa tapi oisio osia uvuipai ra ora tokipave ora uvavua vavoisio ruvarupa keparoia uva evoeita Tuepaveira o tarai rovu vatepasia vigeipa, oisio osia uvuioauei ra varaua tokipari vosia upia vi-ia poupiro. Apeisi uvuipauei ra ora tokipauvere. Eisi uva votavukiro vi-ia evara oaraia evoea tuepaveira vigeipa tarai reoro vatepasia. Eisivi vearovira.